الصراحة أفضل إكتشاف المحيط لأن الفضاء بعيد وما فيه أكسجين وشوي الموضوع خطر شوي… لا المحيط، خاطري… أمنية من أمنياتي.